Petha yairima ighue furaha kana inaghwa furaha. Petha thafundu kwaitumia nivo fundu kyava. Ukaitumia ubhichwa petha yakuendia balaa ukaitumia kindo kicha yakuendia kindo kicha. Petha yairima ighua furaha lakini ya- yatemea fundu nkwaitumia, kwairima ighira petha nyingi, ughende igheirwa, ughende ighekabha bhandu, ughende ighebaka bhana bhabhandu ughende igheibha, bhaka bhabhandu, mwisho we ikuendie kindo kibhichwa henaiko petha ukaitumia kindo kicha, ukabhika biashara kabiathara ukaikaa rubia na bhandu ukathaidia na bhandu naiwe kughire njoo njicha lakini petha ukaitumia ubhichwa yakue ndie balaa.